Qayin, eman, terak, tol, <hesitation> qarag'ay, chinor, archa, daraxt, yong'oq daraxti, olma daraxti, nok daraxti, o'rik daraxti, olxo'ri daraxti, gilos daraxti, palma daraxti, banan daraxti, <hesitation> tut daraxti, kashtan, qizil daraxt, <hesitation> manolli darxti, qayrag'och, bambuq, zaytun daraxti, limon daraxti, apelsin daraxti, mandarin daraxti, anjir daraxti, xurmo daraxti va sandal daraxti.